Nch'on tune na mante gripa' a na theꞌna tho son juan toxin thu xtja tan th'etho ngu vaso o taza ya tan tan thesingathe yu kuxara tsen sen use najni pero yasu chi chja thu ya yasu ya nchi t'ini unte ni nch'u tenga ni ta thi thi chon thi thu sini o chunda ni gripa tjigu vaporu o ton o thi chuthi gathjo nixin yasu tang'eta ta thi sima thusin ni ya nchi tuxrexin nunte thi gripa'.